ען- די לעצטע מענטש אויף די וועלט וואלט איך <hesitation> געהאלפן די חיות אדער וואלט איך פלעין ענדשויט אלע זאכן וואס זענען געבליבן דא.